Azafady madama! Sao de afaka manampy anahay ianao miaragny tiserta fa zaho miaragna tiserta amindreo akato tsy mety mahita, ty sy antonona anahy? De mety oviana ndraika andrio mahatonga arrivage mba andehanako aty fa za efa ela miaragna tiserta fa tsy mety mahita nefany tiako marika amindrio akato de amindrio akato foagna za hividy de oviàna ndrio mahatonga arrivage mba handianako aty?